Unàm ámi mmàghà nkàn ádè éwà, nták ámi mmághá éwà ádè kè ányè asè nàm mkpò sī nnèm mièn èsit ánám mkpò even nkà mkpò nyòng ndi ányè fèhè dī nnèk, ánnèk, ánnèk, nnèk. nnèk. nnèk. nnèk. nnèk. nnèk. nnèk. nnèk, ntàk ànàm ntàk ànàm because kè ámànàm <hesitation> (s) ágwò ágwò átikè ányè ána, kpòi ágwò àdè ányè idi diòngòkè. Ádiòngò mbón sè ányè niè ntàk ámi mmá éwà ádèdè.